ଆପନେ କୋନାସୀ ଏପରୀ ମାଚ୍ଛା ଵିଶରେ ବତେ ପାରେ କି ଜେ ନିଜଵ କୋ <hesitation> ବଡା ଦିଖିଯା ବେଂ ଫୁଲାଂଦୀ ଏବଂଗ ସେ ଏପରୀ କାହିଂଗୀ କରାଂଦୀ। ଯେ ଠୀକ ଓଟେ ଏପରୀ ମାଚ୍ଛା ଵିଶରେ କୋଈ ଜାଈଚୀ <hesitation> ଜେ ନିଜଵା ସରୀ ରଖ ବାକାର କୋ ବଡା କରୀ ବାରେ। ଯହାଁ ତାରେ ଗୁଟୀ ପରକାର କ୍ଯୋଂ ମେଂ ଦାଵତେ। ଏବଂଗ ସେ ଏପରୀ କାହିଂଗୀ କରେଂ ତା ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚରା ଜାଈଚୀ। ମାଚ୍ଛା ଵିଶରେ ଆମେଂ ଠୀକ ସେ ଜାନୀ ନହୂଂ। ତଥାଭୀ <hesitation> ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚରା ଜାଯତୀ ବାରୁ ଆମେଂ ଯହାଁ କୋଁଚୁ।